हां अगर आप मन के भी गर्मी लगत है तो आप मन जैसे पंखा चालू करीहा ओहर हवा देना चालू कर देही। पंखा में ब्लेड लगल रहेल जैसे ओहार घुमेल तो हवा देना चालू कर देहल।